Gemi ni icei ni odɛɛ hane ime shin shɔɔk imanak uŋweshe, me inshu ushe udaku tuk ni me ihea ushek peteh ubineye shu tuk ime inbera a hei ushekptah, ushekpeteh. koma shika a sho nine iye ashu shekpeno no hwennu ubineye ka leeno hwen ku ubinge yo ka hwa ŋo hwenke yere abin she tuka ete ashe keke tuk iyoi tuk ime ihɛɛ ime sheme na ahɛi usheu nyom, shi hea ushekpeteh ko shiki hea mboo ashong shi n hɛɛ ushekpeteh ham berime unɛɛ eye antɛɛi shasha biwi, han berime unee eye antɛɛi shaha alaa han berime unɛɛ eye asha unɛɛ a beri abin odɛɛ ibemi unɛɛ eye ashaa bermi ubang odɛɛ bikin koh inba ni ahɛi eme duk ubin eme kinlee asha lɛɛi iye ubineme shin shonwe asha khui yeh bukuheti ushujuu bani unee iye etɛɛei sha shomi icibi abika baa ŋo buku sheno ni kibi nyeh unoni edaa. Eberi u family bɔɔ sa sai bou ni deh shi cher abom asohom asonɛ jup hɛ bemimɛ bou ba aber asohom nidɛshi cher iso han bemimɛ bou ba abeu asohom ni dɛ schicher iso han bemimɛ bou ba abou asohom daga ohera gwatehɛ abou aso hom ohere ela abou asohom ohere dokpa echɛ anike abou asohom ebou sa gwatene mi so she-she uyoti unike mi schi hiya na bana ko mi shi okpa ninɛ sa saita nahɛɛ yɔɔtuk imi hiya unɛh tekpatɛɛ ke sohom nihɛɛ she buku yarba ke sai kɔɔtoh ni yɛ nodehɛna anwɛmi shiga suk ka hɛɛ shɛ kpate imi nomi deh ko shin gai taka shi taka shekpete iyɔɔtuk ke jehee adɔɔkemi ishem duku nikehɛɛ sa bera he cher ahɛ shekpeyɔɔ duku he shekpeyɔɔ ma shina doko ubi so bemi uhɛ unikeye anahɛ yin onah na raitni yɔɔ. unike yɛ nahɛ taba ane onah no rainiye ashe babe sheteh. Asai na tahehi eyah ma teyɔɔ asaina tahɛhi ifɛɛe mateyɔɔ sai tukubuou igoŋ bɔɔ sai tuke ye igoŋ yɔɔ amma buko jeh ju nani shɛpa hou su muko unomi dɛh ma sai gashi yem masai gashiyem niyeh ton nochu gasa onahɛ yɔɔkeche imi na soyɔɔ nikeyɔɔ unahɛ heyɔɔ chai buku su he chai urai sosai unike hon to hɛhon buku su taka urai sosai unaka ju ude sai tana sosai unaka ju unɛ sai mana naka ju unɛ aso unɛ cher naka ju unɛ hareha ka boma bom unaka ju unɛ hare ye ka sonɛ chibi doso nɛ doso akele hɛ buku doshi sauyɔɔ unomi dɛh usu gou ban.